Nnhhh perosunu, perosunu lomibe mibin, lobani ma'o yi mimibe na lo mi be ma nɛ aba ni ma urara mi yɛrɛna.aba urara mi nurebena ,a beni ma nɛ a nu bɛ yi bɛ nɛ mi mayi.lo mibe suani matete ,lomibe tonu bua, mɛɛ aba ni wa sɛɛ mamibe a urarami bera na.